تسیں سبھ نوں اوس پروجیکٹ تے کافی ودھیا کم کیتا۔ تُہاڈے سارے سہیوگ تے محنتاں کرکے ایہ صرف کسے اک ویکتی دی کامیابی نہیں ہے، ساڈے سارے ٹیم میمبراں دی سانجھی محنت دا نتیجہ ہے۔ تسیں ہر مشکل کڑی وچ نہ ہارے اتے ہمیشہ نویاں یوجناں تے رَنّیتیاں نال اگے ودھ دے رہے۔ اوس پروجیکٹ نوں سفل بناؤݨ لئی تسیں جس طرح دی سمجھ پاؤنا دِکھائی ہے، او قابلِ اعتراف ہے۔ ہر اک میمبر نے اپنی ذمہ داری نِبھائی ہے اتے سمے دی پابندی دا وی پورا دھیان رکھیا۔ تسیں صرف اپنے ٹیلنٹ دا ہی پردرشن نہیں کیتا، ساڈے اک دوجے دا ساتھ دے کے ٹیم ورک دی وی شاندار مثال پیش کیتی۔ اصل سفلتا منزل تک پہنچنی نہیں، بلکہ اوہی یاترا۔